Jamano ndank dí añaţ bañaan pëcí saŋ tekënolosi pasëk bañaan depandiran dí tekënolosi leegí waw. Tekënolosi enternet bañaan pëdu konekëtir umundu cí konekëte. Duka cí ucáak uloolan leegí, umundu duka cí ucáak uloolan leegí. Bañaan añaţ pëcí ndank saŋ tekënolosi. Ucak dooţ mee wul, dooţ mee uncí wí tekënolosi abací kawiwir. Me ndank kay tekënolosi añaţ bañaan pëcí ţí ţëko saŋ pë itilisir uportabël ngëtele ngí, ngë ordinatër añaţ enternet ngí bëliyëng tú. Añaţ bañaan pëwiwir saŋ tekënolosi ţí uwínjí.